Ontok makanan yang cuman ade mosiman tu biaso e kan itu tempuyak tu la, tempuyak tu kan la dem mosiman la lemak pulek, nah jadi itu ditunggu- tunggu nian oleh wang e oleh kami kak. Ontok tempuyak e kak kan ye boatannye dayi dian, dian e tu ye tomboh e cuman diojong taon biaso e la mala diojong taon kan wang nak makan dian teros, tapi dian kak dak pacak tahan lame, tu la wang bepikir kan wong bilek kak wong be bepikir mak mane la ntok makan dian teros tiap bulan kan ape tiap ahai dalam setaon kak sebelom dian tu beboah, jadi tepikir la wong bilek kak on nak moat makanan dayi dian, tu la jadi la tempuyak. Tempuyak e kak tadi pacak dikelola e lagi ontok samal tempuyak pacak, ontok jadi gulai tadi pacak, tu la dian kak makanan mosiman tapi ye pacak dimakan tiap ahai, karne ye ade pengelolaan e tadi, pengelolaan dian e kak kan dipenap wang lame tu la jadi ye pacak dimakan lame, ontok toboh sim ontok toboh tauan toboh beberape ahai beberape bolan beberape pokok e ontok sampai ke setaon kedepan e masih pacak dimakan ontok tempuyak e kak tadi.